الجزایر، د افریقا په شمال کې پروت هېواد، د مدیترانې په ساحل او د صحارا په پراخه دښته کې موقعیت لري، نو ځکه یې هوا ډېره متنوع ده. ساحلي سیمې د معتدلې مدیترانه‌يي هوا لرونکې دي، چې ګرم، وچ اوړي او نرم، مرطوب ژمي لري. په شمال کې د اطلس غرونه د دې لامل کیږي چې د ژمي هوا ډېره سړه شي او واوره هم ووریږي.